<hesitation> Mahandro an-tragno tiàtiako satria amin'igny anao ny migere depensinao, anao magnamboatra sakafo tiànao hoagniny araka ny tsirony tiànao, araka ny hafontrirany, fa izy koa amin'ny ivelany amy restaurant zany, <hesitation> ana tsy afaka hikômandy fa tsy maintsy ze misy akeo ny ti- <hesitation> hoaninao.